أجمل شخصية تاريخية بالنسبة لي هي ابن سينا أعجبت فيه كثير منذ الطفولة وأشعر إنها ملهمة لكثير من الأطباء وال <hesitation> الناس اللي تشتغل في مجال الطب هو اللي أسس علم الطب وكان عنده تجارب كبيرة لحد هذا اليوم الأطباء يستخرجون علاجات من كتبه ومن معارفه.